﻿to nan dala ada nan dala ada ada ena amfani sabi ada nendenekayena enaya lawana ena biyayya annau sabi da nane bani nane bannau lewutunau zafanau nawala farau takanni amma ƙyana ƙwayin na ina wana kanni kuma aiƙwam to ƙwam akata garkema ma yaƙwam diƙwam na eka ƙwaraku na eka ƙwaraku to aiƙwa <noise> raku ayan maƙwam nane ƙwarta ai yawa ayan na eko ƙwan ayan cauna kazumbulunau sabiko miya cauƙwam ayan naza baka najana koƙwa yinkuma to aya to ayan akata kaya akata kare ayan ƙwam ayankan malamama munau to wane mala bauta aya ah ƙwam ayan nandala bai sabi da ayan cauna kazim bilinau nan dala bau tubai to akata miya kala bau tabai ta ayan musaban kannicikuma cauna zimbi linnau tu in aka bau tusukaye na ina zawa kokuma bautu kaye alabarnade kam to amma kumadai ai bautu kakan ai namaka ra ƙwam ƙwam amma ada ayan ƙena am fani ada ayan. ﻿Nawalana afarauta kanni ayan ena gadi ayan eka biyayya kuma naraka na <hesitation> ƃalne naƃal sakaye kawai to akata ƙwarnane kazaim baiyi koka birbadi naƃaltase seakata ƙwar ƙwar to ai dikuma ai sabika miya kaƃalka ka ada to ada ayan kata miyaka kan dalase nan dalase mana sabi da cauna zimbu lunnau ayan dukiya tinane ai daruta catta daruma ƙwartanoma ka'ada to ada ayan akata miya ka asse ada ayan kaza to a da ayan ka cauka zimbu lunnau sa bika miya ai ƙwamnau ai damasar ai miya aimiya ada ayan dika ka rakau ƙwarnau kona ƙwara bai ko na ƙwarau karakaye ada na etika kayaƃi to ayaƃi ada ayan naza ba kaye walukau ka'asa karai nabai to shiyasa nan dala ka ada ayan cauna kazim bulunnau sabida ko nana walwal tinki giwa dimato ai ada aƙwa rau nadaya aseka rai nabai.